खाने में नमक के मात्रा ला कम करे के बहुत सारा उपाय है। जैसे सेंधा नमक के उपयोग के सकत ही। सेंधा नमक में कैल्शियम पोटासियम के मैंगनीज के मात्रा ज्यादा रहेल। और पेट के स्वस्थ भी ठीक रहेल। एकर अलावा कला नामक के उपयोग भी कर सकत। ही एमे भी सब संतुलित मात्र में रहेल।